نیوزی لینڈ کا ویدر فل مست اور ڈائیورس رہتا، کائیں کوں بولے تو کنٹری میں ماؤنٹینز، بیچز اور لیکس کا کمبینیشن بہت بڑیا ہے۔ تو کلائمیٹ اگدم الگ رہتا۔ نارتھ آئی لینڈ موسٹلی مائلڈ اور گرم رہتا، سمر فل سنی اور بیچز کا وائب اگدم کھیراک رہتا۔ ونٹر تھوڑا تھنڈا رہتا اور بارش بھی پڑتی۔ سدرن آئی لینڈ میں ماؤنٹینز اور گلیشئرز کے ساتھ میں تھوڑا کولڈ رہتا اور سنو کبھی ہوتے رہتا۔ سپیشلی ونٹر میں جیکٹ اپنے کو ریڈی رکھنا پڑتا، بھیانک سردی ہوتی وہاں پہ۔ سپرنگ اور آٹم بہت ہی زیادہ بیوٹیفل رہتے، گرینری، فلاورز اور لیکس کے ویوز اگدم مست دیکھتا۔ کوسٹل ایریاز میں ونڈ اور رین کا کمبینیشن زیادہ ہوتا اور آؤٹ ڈور ایڈوینچرز کے لیے ٹریکنگ کے لیے بہت مست سین ہے۔ اور نیوزی لینڈ کا اوور آل ویدر ویو بہت ہی بڑا ڈائیورس ہے، ماؤنٹینز، بیچز اور ساتھ میں گلیشئرز کی وجہ سے۔